يوم من الايام عائلة مال طيوغ عتهاجر ووضاعت ، ضاعت بالمواسم مال هجرة ، فشافت اكو سطح مال بيت مخلي خبز، خبز ييبس، غاحت اكلت من هذا الخبز، وسبحان الله ليش ما يطلعلم صاحب البيت مطيغجي ويمسكم كلتم ويعملم حمام محشي, كلم يعني اكل